<hesitation> Ɔɣlɔ bi mua oneyii ɔlɔɔna kayiɛkuyɛ, kuu ɛba nɛkuyɛ kɛbakayi la, oneyii pɛ ɛyisiayi kékéyui ayuma la kɛka kayi ɛkʋyɛ la, mɛɛ ɛbata komɛ, oneyi nʋa ɛfɔba kayi ɛkʋyɛ la; mɛ oneyie mau ɛlɛmu lakayi kebakayi ɛkuyɛ nɔɣlɔɛ. <hesitation> dɔŋk ɔɣlɔ oneyi ɔlʋɛ tuu muɛbayumavʋ mua mobeyiɛ, duamu nu yɛ lɛkakayi ɛkuyɛ kekayɛ. Ɔlɔɖi ta kɛkakayi ɛkuyɛ kɛkayɛta mɛɛ ɛbata mobeyi nu yɛla nɛba. Ɔduɔlʋlʋ li, ɔdu iwoviu li. Ɔŋk ɔɣlɔ ɩla, eyi ela ɔlɔɔnakayiɛkuyɛ komɛɛ oneyi. Ɛba komɛyi nu yɛ lɛba mému memli netsuani <hesitation> ɔtalafa nɔɣlɔɛ.